Ye'e tiná onró ninumetu kuan niyetuna tukuan, iho indikono no'o ochinotujan iho ndutu tiná no'o ndekutu vee, <hesitation> nda'a nda cuidar lugar tu atuku endejin yendo nde tiná.